Pos un sitiu nel que las mugeris no semus pressonas. I assín tó la ONU tuvu l'acuerdu d'entrá-lus nel bandu de Derechus Umanus. Qué poca vergüença! Es un país arabi del que naidi izi ná malu i mesmu dimus pallí a juegal al fubu los equipus españolis. Ain paísis arabis que sonin menus misóginus i assín i tó los ponin de güelta i meya. I ala genti esta, pos ná, a tragal i aguantal. Lo que hazin las perras!